मानवीय योग्यताएँ बढ़ाये बर प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल नैतिक नही हवे। काबर की मानव मन ल अपन काम खुदे करना चाही। अपन काम बर प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल सही नही हवे। दूसर काम के लिए प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल सही हवे।